Humɗe ko wari ana nafa ana torra, wargol teknoloji wonɗo nafata e himɓe. Ka bangal anɗeeɗe ana nafa jati. <hesitation> won ko bonni du. Kulle keewɗe kurɗe bonni. A tawan yimɓe ne njooɗdi fay gooto ƴeewata banndum, haaldataa e banndum. Moni fuu ana fawi e dow telefoŋ muɗum.